أبتدي الرسالة بذكر مواصفات الشخص اللي <hesitation> علاقتي معاه جيدة وأذكر محاسن وصفات وإيجابيات علاقتنا وبعدها أقدم له الأعذار اللي منعتني من تلبية الأمر اللي طلبه مني وكذة تكون الرسالة صادقة ونابعة من القلب.